Poata te tetene nua ia lia. be mama tar ne papa tar teron keter i kuin sono alie ron ngilin kute tua i taren. a poata tena lebaie tsinar i kuin sono be tamar te kuina. a lie wats naga ka te kateren balia te ranga has mege tsinar. alu go kato bemilia a maromo ba lia te leba. leba hasik be tsinar te kato beni lia tsi maromo tsi tetene ba lia te laba leba hasik. leba leba lagi kuin sono ti lebaien ba nonei te raraha hasina lue kotohoma mona kuin sono ba katun temo sila noe mei? Na lia mua. lia ma kato homiegien. ga lie ngilin kui hasnaga ken tokui te kui mulu. mama. ga ha. alia mas skul hasnega ken tokui te kui mulu. nonei ti mar atei silaia lia te leba meriu wesono. lie pan guma balia te kukubei guma alie atei hakapen te mar leba mei a wesono. ali maron ngil len hasegi ta katun tegi mi ron kui beio lia. lia tatei kete gi latu balia tena kui pesa gawelasala. ba lia tena banoko ga tama kobkobul ti mi leba pesa ti kuia lia lie kui tun lasi. te lanua hasini romana ni kukui manasa ti kukubei ma lia. alis kwi no hasegen i romana. te kamena tson tar a tokui par pare, I han tra community lie ketegi latu. lie suataia kilata. lie na kui gi kuin sono. hopugu welesala ba lie te leba lebak. leba leba nugu wisono tra ha u sono i tam lam a halia lame leba memiu sono nonei hasa kate ron hatakei memi lam a culture. A lam e tara tara mi turu wisono. te leba mia lam a man kuin sono. kamena mamanaman maroro haste leba meriu. Hesitation. e kamenu hihakats tanen teh la wana tra culture lam e tatei hu eiema poum ba lamte na katoiemu las. kuin sono tua puku lan. lam na tou leba hobotom. mamana kuin sono na lebeier. leba hamouna meriu toa puku u lan. leba hamouneier ba te kapana. ba te hahalosona poata te pan namen bu pulung tena pan nou ba tana mar kato tena kato leneier,(kingo na koreier bantena)na suateieru pulung. te kapa nuen bu tanu pulung tena katonama. ba tana mar kato leneier. balamtena patsing lenim. patsing tala namen balamte ha ohots taleiemu kui. kui e ohots talana tara poata ni. hahalosona pota tena hamuna mua lam tena hamuna talamoia lam. e ka len has menoa a tana ke kato lenerio. Ga lam e kits poniema poum. tena hamuna meruia kuin sono. balamte mi ponamen a man sono te nase mulam Bate e boro naria tar man tsuhana. te ka menen u hakats a lam e mar kato maman eni. te kuin sono pinpino nen e lam e kato ha popo puku has namen tigi mar kato meien. koba te kamenen a man hihakats pan iahana han lam e mar kato memien eni. <hesitation> wisono tamlam u katun ri halia panaka tarats puate ni te kui pon memu lam u wesono lam ma hala nai ta poata te kui memi lam u wesono <hesitation> i tar tara pamili tar. tara lia na galapien na lie kamega tohats a pien tahol. nori hobotontoa kameraman tutua man kuin sono na lia kapesa mega kuin sono tar. katun tamlam. <hesitation> re taten pegi ketskets trats poateni. te mar kui meren u wosono tara poata reka. kui. kui. kui. kui lasi tara mamana poatu kuin sono lasi tara mamana poata. tara ha. tu kuin sono i hamuneiema i alisa tun te ta te peiegulia hamuna namien kuin sono ni. a lam e leba kabu eien a opening tara chapel tamlam holi pamili chapel. ba tara number thirty tara tsiho ni lam e kate muma opening has tamlam. <hesitation> a lam e mak meira man tutua man poum e kits e mo lam. balamte kalata muen. <hesitation> A hoslotu tamlam a chapel tamlam. lame kato muen tara tsiho ni thirty tara tsiho ni. <hesitation> e takui pon na tru wosono. u wosono panaka tamlam u katun ri halia. whole halia. mamana ka te takotona iahana han i halia. lam e hatakatemen turu wesono lasi tara ha u tubumulam i leba puku wisono manasa. u koko lebeier i romana. koko e hagon lakoruname. tubulam e ma e makala mei tu koko i manasa. a nori kalala lasi wisono puku lasi. <hesitation> wisono panaka tara lam u katun ri halia. llam e hatakui emen tra mamana ken culture tra hahis pepe has wisono lam e kato hasemen. me lebeiema man tua man kui bate hagumemen balamte katomen a hahis pepe. a hahis pepe i tamlam a lam e ron katemen tara a katun a chief te haseiena galapien ba galapien tanen te hakats naro gi. <hesitation> na hakol a nikamits te mar likot mereiena galapien te hatuhana reien. ba nori te kateiera mar manken te kato waneni te nguera hahis pepe heseiera pana poum bante leba iera kuin sono na kuin koko ba poata te redi tala nua manka reka banori te hagala talerumu wesono ba te hakereni han ba Te polasa talelu ranga tara tamana pien. tamana pien gi hareri sil talei u katun e katsin na pio hamanasa tala rua hahis pepe. so hahis tua ka. ka pan hase takui ha nua tara wisono na u koko hamanasa tara puati romana na tra kannou ni stua hamanasa te pona hamanasa tala na tara manken enisa. wisono tamlam a halia a lame hapan koru emen na lame kui mumien mamana culture. na maamana kate kato ni han i halia wisono puku laa has te e hihanou namo lam tra manken ka te kate wana reka. so wisono pan naka. u main wisono koru tilebu tubumulam manasa u bibil. sono te ngueriu bibil nu tabi u siru nu u hasingiol nu ken- ken. nonei man sono ti leba koru tubumulam i manasa koba man palabi na man sono ni e taia hakapa. Romana. u mats topisa puku mats siru te ka hamanasa ni romana nu bibil main wisono tamlam u katun ri halia la e pile kap nua has namen. sone ni e hihi kalana ba te kamena stik e gono tanen te. <hesitation> butuna turu tua puku wesono sa. bibil u sono tru tubumulam i manasa lame pile kapintoa namen. lam e leba kapintoa namu sono eni tra lam na ngilin ban namu so ti. Ti leba u tubumulam i manasa. <hesitation> tubumulami manasa i lebantoanu siru nu bibil. <hesitation> tsi laspla tsi ranga tar u sono panna ka tamlam u katun ri halia. u sono puku lasi ba mamanaka te takuine halia. nonei puku.